<hesitation> Magnano akoa e piso koa zany io rehefa fanta- fantany e tompony <hesitation> io zany magnome hany en'azy evao tena fantany fa io zany da fantany hoe aizy resaky safosafoy igny da magnanto anao de tiany zany safosafoy igny zany e magnamporofo fa hoe tiany anao.